والله فكرة رحلة المريخ مغرية، لكن عام كامل سفر مش سهل، لو كان عندي فرصة لزيارة كوكب جديد، ممكن أروح، لكن لازم أفكر في الأمور العملية، كيف نعيش طول هالمدة؟ وهل الرحلة آمنة؟ بالإضافة راح نكون بعيدين عن العائلة، والأصحاب، على الرغم من الحلم الكبير، لكن الصراحة ممكن ما نقدرش نتحمل البعد الطويل.